Haiwan paling pande ge namo katala, namo katala ge ngone sujum ena bicara ua mei ena baso ngone bicara toma fola madoya ge ena mote-mote.